په نړیواله کچه داسې پریکړه کول سخت وي ځکه هر هېواد خپل ګټې او شرایط لري. خو که د ټولو خواوو ترمنځ ښه تفاهم او خبرو اترو ته لاره پرانستل شي، نو امکان لري چې یوه مناسبه او منصفانه پریکړه وشي. دا پریکړې معمولاً د ګډو ګټو او انصاف پر اساس جوړېږي چې ټولو ته یو څه ګټه ورسوي. نو، که څه هم آسانه نه وي، خو د تفاهم او همکارۍ په مرسته کیدای شي داسې پریکړې وشي.